<hesitation> Ohatra zany anao magnana antontan-taratasy maro, magnana antontan-taratasy maro anao akeo: kôpia, photocopie-na kara-panondro, taratasy nanaefana raha, nisy resaka vidinà raha, fa- fifagnekena de tianao atambatra araika zany io de trombone io a vy izy io, vy mifolitra raika roy, vy mifolitra roy izy io a de misy elagnelagny zany, de <hesitation> asofoka anao agnelagnelagny igny a taratasy atambatranao igny de mipetaka izy avy akeo.